Aga täämbä sa ait mu külh ikma. Ma sai peris vihatsõs su naljo pääle. Ärä mõtõlguq, et sa egä kõrd ka minno nae- naardma ajat! Vat täämbä tuu sul joht es õnnistuq.